شوف انا ادا عشت بلا تريسيتي لمدة عام ا نروح نعيش في الغابة انايا ونستعمل دو الشمس ودو لقمر فلليل وهدي هي ونعيش اليز انا كنت راه نعيش هكا فرحان ادا تحمت عليا نعيش بلا تريسيتي لمدة عام